Ntꞌomcheⁿ quiooꞌ na mꞌaⁿti naquiiꞌ ndaa joꞌ chaꞌ na cajnda, catsuundaa, catiuljaaꞌ, catiundyua, catiutsuaꞌ mati mꞌaaⁿ caxjuu ndaaluee, cantycweꞌ ndaaluee quiooꞌ na cwilajndyuna tichinda mati mꞌaaⁿ xiomꞌ mꞌaaⁿ we nnom nquiomꞌ mati jeꞌ mꞌaaⁿ catsoom.